عادة استيقظ الس- الساعة سبعة. ابدأ يومي أفطر خفيف مثل بيض وخبز، بعدين أشتغل أو أدرس. أكل غداي يكون حوالي الواحدة. في العصر استغل الوقت للراحة أو أمارس الرياضة. أما العشاء يكون عادة الساعة ثمانية، وأحب أخلص يومي وأروح أنام حوالي الساعة احد عشر .ها الروتين يساعدني أكون منظم.